Voalôngagny ai zao <hesitation> calme tsara, de mandeha miresaka amile ôlo jiaby akeo aminjay za oe calme tsara are jiaby ai fô <hesitation> afaka aketo fôgna atsika de asaigna amboarinjareo tsara fôgna le raha mampa <hesitation> ahazo sécurité anjareo ôhatra oe misy ceinture akeo ô de asaigna ataonjare tsara karandregny de asegny mivavaka tsara koa ho ôlo jiaby mba <hesitation> ho afaka amle <hesitation> rivotro.